<noise> To nga ɗi yama nga di mariku zum zum zum mbu har viti larji nang, <noise> yan nga na ƙyiku zum zum zum ba yenda ndike ɓeni dukkyan zurang za chin larji nang da yama shogari ko har chin mbu viti larji nang dye shoga nga jee ma zum chin yiri ko yir ɗa ɗa ɗa jiv nde ke to ka shogaki yingur zum <noise> sarchi ngura nje ndike nga dikki manike nga si chin zambuk wannang tang dee <noise> ilorin ka kanda za kwara state. Na ke yir nu guma paali ndike nga ndikki state bang tang ndik state ku hanga nga dee bauchi amma nang na a bin ni nga so nang nga ƙyiku ngan nga har bu nang nga ƙyiku zum zum wa nang diki chin ilora wa <noise> dyi ngura nje ndike daki hankali bang madyi ta zun mbu ta kari. To kaa ngah ƙyiku ndike ta zin ƙyiku ndi ke a gudana aa yin ƙyiku ndike a shir mbu a ƙyiku ndike chama shirang kari nga du far yang tagna beeni ƙyikuan zum ndi yena yi ndike nga ndinki fannang <noise> sarchi nang nga dukya ma chin <hesitation> baute kase, yang nang ke yir bang ndu guma pali ndike nga yiki yir kirkandi nga ba nu guma palee wa zhur ndi nga yama ngur za zaka ƙa za marama aa nga harang gha ngan zun manuke nga ma yir ɓa yang baza ba chin, yang ba za, ba chin address bu mara a hanga nga zun marang, kuma nga nje nu maran bularang ha nga ammana ngan zun manike ngama yira wa tang na jim ngur harang gha kongul, dayeke mara ko ko ko kwa ko ndukkya nje khang maran beeni ndukya masa dye zumdi ku wara, mara virki nu ka shi ba, fudar si wamari mari ngang don adyi sarchi ko kyanje marang. Tang zhami tu ziya za toh llendang fa yir wang na chinka ka vur shawari ya yenda bu nga tan kan fan, mbu nga kan fan wur domari, tangji Don maa yirang don ka duk kwanching ya don mara, mara ɓaq kuma ɗ mbu gar ngaza toh, nga tukki, <noise> nga nje nga harang dyi nike vurki la- la- lazham ya, mbu nga kari mbu duk wa za toh aa mbu ta dyenee ka za juu ko kuma juu da ga dyenee, <noise> yang jim ngura nje nike a masa shayi war kongol <noise> ɓarem tu jim ngura ɓa a shim shayi ndi indomi shendang <noise> yang njifa a a dyeni tu darinda za juu, kandi virkir ba wa wada a <noise> a nga zun dai mbu nduk wa zo za kandi virkir ba wa wada taa mud kenang, <noise> yang dyinike haki ya nu lazham, tang na ndi nuzhinda wa jee za to china shim a zari nga za <noise> ahh tang njim nguranje kongol bang tang zham nda za aa Nang dya nyiri mee ghai wannang toh ka za nduk kanndi virkir ba wa wada, mbu nga tuk kaandi virki ba wa wada dya da kyi maghendi she nga za to nang nyi iri mee hause wannang nga za aa ai mbu nduk wa zuyo kandi virkir ba wa wada nake a jiro daga dyenee ma njeenah nga za wai, bang kam dya wannang ba mbu nga tuk dyingur wannang, toh ka hama dyingur zum so nga daa mban dyinke beeni chin mee ghayang chin hause ma anje zum zum zum ndike har mbu koki ndi yanayi ndike a ɓalar barang chin me ghindi chin hausen nga ndi daga fan nang sarchi yir ndike nga shiki pakndi kuma nga ndi chin delta state nga hagha yama ngur ndike ka kakinda chin eee abaraka a a mbu delta. Toh yir bang fannang nga gama nu mee gha ku zum zum marang mee ghai ndike nga hakki gha chelle war ka ƙa war orobo